या काळान लोक वेग वेगळ्या तेळाचो वापार आपल्या जिवानं करतात पण पैली फक्त खोब्र्या चा तेळ जा सुक्या खोब्र्या पासून तयार केला अस्तत तात वापरित असली पण आता या जागान विकासाच्या नावन खुब कसली कसली तेलां इली अस्तात कशी कि सनफ्लोवर तेळ, पाळम तेळ, सासवांच्या तेळ आणी यी तेलां <hesitation> वेग वेगळ्या भजा पासून तयार केली अस्तात मणान ती वेगळी अस्तात तेन्के गुण सुधा वेगले अस्तात आणी तेंची क्वालिटी आणी पैसे सुधा वेगले अस्तात।